अनकुअकोन् सोहर् जेम्खन् पनि तलद् असे, एतु तु नाम्तु मैतो जनु, एत होल् अत्लन्तिस् गुलि असे। एक्वमेन् जोदि सैसे ते जानिब परिद। ते एक्वमेनत् कि होइ, हेरि एक्वमेन् होल् तलद् थके, पनि तलद् त जन्मोहेसिल्। किन्तु जन्मतो उपर् होजिले, किन्तु तैसरि पनि तलद् बोल्। एतिय, एतु पनि तलद् मन्होबिल के केने के थके, कि कम् कोरे, अरु केने के, बनि हर्ते खेल दुर कोरे, एतु तो मोइ न जनु। करन् मोइ पनि उपरत् थको। ते मोइ मततो ततु गौश् गौशनि नहि। ते गौश् गौशनि नहि करने, अरु न कुकुर् असे, न किब असे। ततु दल्पिन्नि लखे असे, दल्पिन् असे, सर्क् असे। ते खेबि लको लगत् फुन् कोरिबो, केने य फुन् कोरिबो। हिनत लगत् कि, केने य खेलिब पयन् कि। हिनत पेत् बनय् कक् रखेबो, दल्पिनक् पेत् बनय् रखेबो। थैस, थ तबत् एक्वमेन् खनद्, अमि देखो जे रोज थके, अरु तत्स मेन् त मेन्, सोप्सेले, ए, हेरि अरु कि, उल्त पुल्त कोइ सोन्, उधियसरे इस पेर् केलो। भात् दियरे होइ गोल्।